Yäti une' nta'p muspa ijtyaj jana celular por que que nä otonhyaju, que nä kyä'wejyaj mensaje, u que nä na'otonhyajtäju, anhke tzu'äjka'p pe jete nänti otonhyaju, u si no nä kyenyaju telefono, äjtyä' nta'ntä 'yanhtzonhyajpa, nta'p kyojtyajpa este tityap nta'p kyojtayajpa importancia anhketä nä nä'ontonhyaju, nä tzyäktokoyaju telefono'i por que nä ntyañatzäjkayaj kyopa'k, nä ntyañatzäjkayaj wyitap, jet'tyi'p nyä'ijtyaju pendiente, nta'p nä musu tzyajkyajä, en todo momento puro telefonoti'p nyänäwijtyaju, nyänä'ijtyaju, nta'p nta'ntä tzyäjkayajpa caso, tambien nta'p nä tzyäjkyajtyo' nitiyä, ni'nta'p mi ku'tyaje, 'yak nä wejyajtäj nta'p mi ku'tyaje, yäti hasta ko'yi'i titya'mi jejtzye nä 'yanhmayaju, nta'p nta'p nä este nä ke'nanhtziyajtäju mismo jyata'i, myama'i nä kyean kye'nanhtzi'yaju ja'ku nya'ijtyaj celular, entonce jete ma mal camino nä tzi'yajtäj, por que nta'p nä manh 'yanhmayaje jejtzye titya'p wa'ku tzyäjkyaju, nta'p nta'p tzyäjkyajtyo'pa nitiyä, ni täjkojmä ni escuela'oji nta'p kyojtyajpa importancia.